أنا أنصحك بإنك تحدد ميزانية شهرية وتكتب المصاريف الضرورية بالنسبة لك. وتقلل بقدر المستطاع من المصاريف الموب ضرورية مثل إنك تاكل برا تسوي شوبينج عشوائي. وتحط لنفسك كل شهر هدف من الإدخار اللي حابب إنك تسويه. وراح توفر الفلوس اللي أنت تبيها